Mimi marafiki zangu ni washano. Na rafiki hao huyo yumwe, ana miaka stini na mbili, huyo yumwe ana miaka stini. Na huyo wenye mtohe ana miaka hamsini na mbili, mtohe ana miaka salasini na sita ni marafiki zangu.